بعض الاماكن الي زرتها يعني جريب كانت مجمع الافنيوز في المنامة مجمع سيتي سنتر مجمع الرملي وبعد <hesitation> برج خليفة في الامارات